Ìch màch mìt, dàss d'elsassich Sprooch nìt verschwìndt.

S'letschte Konzert, wie i gewann bìn, dìs ìsch euh... Cynthias Trio, dìs sìnn drèi Froeie. Die Sìnge Lìeder, àlti Lìeder, moderni Lìeder, ùf Frànzeesch odder ùf Anglisch. Ùn dìs Konzert ìsch fer e guets Warik gewann, ìn Àfrique.

ìsch wor àm liebschte ùf bretagne des esch à so scheens à so scheen eckes ùn scheen lànd do kàm'r viel sàche b'schìchtische wie àltijährische àlti schtein àlti gebaije ùn nàtirli àm meer entlàng die viel lechstùrm do kàm'r dr nùff gràttle ùn kànn nàtirli gànz làndschàft sahn drùmerùm nàtirli wann d'sonn schient esch scheener dort dàss wànn s'raijt

Wann ìch nìt schàff àme Sùnndi, ass i gar ebbs güet, ze (...). Ùn nohar, nochmiddoe, geh mr spàzìere gehn, odder d'Famili bsueche.

Kanne-n-r de Wìtz vùm Àpfel ? Ah er ìsch fül... hahahaha

D'längscht Rèis wie ìch gemàcht hàb, ìn mim Lawe dìs ìsch vor drissisch Johr gwann, do bìn i mì'me Stündentekùmpel ùff Àmerkà gflöje, mì'm Flìejer nàtirli, bìs ùff New-York. Noh sìì mr ìn New-York geblìwe, ìn'ere Jùgendherberge ùn d'Stàdt bsìschtigt. Noh sìì mr ùff Pensylvania. Dert hà mr ìn e Stüdentewohnùng gewohnt. Noh sìì mr àb ùff euh... ùff Niagara ùnd euh... Kànàdiergranz, mi'm Auto. Ùn noh sìì mr wìdder zerrùck (...) Philadelphi. Scheeni Ferie gwann.

Ich sìtz àm Tìsch ùn ùff minere lìnke Sitt, do steht gràd e Stüehl, e brüner Holzstüehl, do lejt e Kìssel dowe

hit morje hàw'isch freischischt g'hett do hàwi ka kàffe gasse hàb hàwi à joghurt mìt pàar bredle gasse ùn à àpfel

Ja wie ìch jùng gewann bìn, hàw-i ìmmer Starnegìggler wìlle ware, àwer, jetz bìn i's hàlt nìt.

ja ìsch sìn ìn ìm a klane chor kerischechor ìsch schpeel guitàr àwer wàs'i àm lebschte màch esch euh àn mim stàmpe schàffe fàmilie fòrschùng màche wie die àlli die gànze forfàr zàmme hange àlti photos zàmmle àlti poschtkàrte vom dorf ùn g'schìcht elsasser g'schìcht des màchi garn

es war guet wennm'r àlle wìder ùff elsàssisch rette g'hatt

Dàss d'Mensche d'Welt besser schìtze.

ja ìm (obstgang) Verein

isch geh spàziere mìt minem Hùnd

mìt de Fàmili sìnge ùn no frasse ùn süffe

De Gejestànd, wie ìch uf min lìnkse Sitt hàb, ìsch e Computer.

Ja, ìch bìn ìn verschiedene Veraaner, bsùnderscht ì mim Dorf. Veraaner, wie sich ùm Tànz ùn elsässische Kültür bschäftische, Kìrrische Veraan, ùn au e Veraan, wie sich ùm Baim ùnd Obscht bekìmmert.

Ìch koch gern elsässisch, àwer ich ess au bsondersch gern àlles wàr àsiàtisch ìsch ùnd wàs üs'm Nàh-Oschte kùmmt.

minni traum wohnùng wert zìmlich gross ùn auf òffe mìt viel lecht wie à rinkòmmt ess messt aw viel charme hàn a ìn dem dàss es isch ìm à àlte beuj euh befìndet mìt viel hòltz ùn b'sonderscht hòltz (balige)

àn de winàcht wòrt nàtirli euh mìt de fàmili gesse ùn euh ùn mer kòmme zàmme àwer wàs à wichtig esch ìn de winàchtszit esch à bìssel àn sich zu denke euh in dem dàss mr unseri traditione pflaitz euh zum beispiel euh bredle bàche ìn kerisch gehn euh sìnge à geuts fir màche ùn mìt sìnne frìnd ùn fàmili hòcke

s letschte, de letscht film wie-n-ich gsähn hàb euh ìsch euh ìm Fliehjer gsìn un ìsch dìss ìsch lost in translation gsìn euh es het mr nitt bsonderscht gfàlle denn es ìsch ziemlich euh nitt bsonderscht làng àwer es hett, s ìsch nìtt viel pàssiert un ich hàb mich e bissel velàngwiilischt

wenn ich mich met frind euh treff wort gewähnlich aans getrunke un euh b'sonderscht a bier

s Watter wie ich àm liebschte hàb isch s scheene Watter

des esch a scheeni (Haxem) esch chwosiere gedànke laase do kennt'mr aw so mànchi bleedi gedànke wìder a rüss màche

Ja ìch bìn ìn e pààr Verein, Eijentlich Müsikverein, euh... do spìel ìch Trùmpet. Ùn do sìì'mr so fùfzisch Müsikànte, wie mìtnànder drei mol ìn de Wùch prowe. Ùn dànn Konzart màche. Dìs ìsch wùnderschee, dìe kùmme vùn ìwweral hare, àlt ùn jùng, ùn... euh dìs màcht ìmmer Plasìer. E ànderer Verein ìsch de Bluetspandeverein. Euh... bon salwer sin Bluet gan, ùn oei ùff de ànder Sitt. E halfe fer (...) ùn fer wìdder (...), dàss die Litt alli kùmme kenne ùn e gueter Zwack màche kenne.

Minni letscht üsse... pardon minni letscht üsstellung, wie ich geluejt hàb, bah dìs ìsch de Van Gogh gewann ìn Strosburri. <hesitation> scheeni üssstellung <hesitation> dàss mr denne mànn besser kanne lehrt, sowie er gemolt het, sinni àrt ùn wiss, und àui sowie er gelabt het, sinni... e bìssel komplìert sinn lawe. Uff àlli fell àui de... de parcours vùn dere üssstellung ìsch zìemlisch scheen, eso immersif wie mr dìs nannt jetzt und, <hesitation> dìs ìsch sehr lehrreich un sehr scheen gewann.

Ìch fìnd d'Common Voice Idee ìsch gànz euh... scheen euh... mìr soll d'Sproche bhàlte, d'àlte Sproche, dìs ìsch oei ùnseri Gschìcht, ùn we'mr euh... de Fütür màche wìlle mues mr oei wìsse vùn wo mr harkùmmt.

Jede Doe fàngt euh gànz rüehji àn zmorjet's. Euh... de bescht Momant fer mich ìsch de Sonneùffgàng, wann dìs Lìecht so gànz làngsàm erüsskùmmt, ùn s wìrd àls haller. Ùn dànn näwesbi noch dé Vajel wie ànfànge sìnge. Ùn euh... wie àlli so ùffwàche. Euh... (...) ìwweral ùffgehn ùn euh (...) so làngsàm (...) ìm e... ìm e Dorf dìs fìnd ìch wùnderbàr.

So d'Sproche wie ìch redd, ah bah àls erschte datt i sàje bah Frànzeesch, dìs ìsch dìs wàs i gelehrt hàb ìn de... de Schuel, àwer euh... minni zweit Sproch, bah dìs ìsch s'Elsassische euh... àwer, sehr wìchti, wil es ìsch minni erscht Sproch gewann wie ìch gelhert hàb dheim bi minne Eltere. Sechs Johr làng hàw-i nùmme elsassisch gsproche vor àss i ìn d'Schüel bìn. Ùn mìt dem kànn ìch mìch güet vertehn au ìn Ditschlànd ìn Eschtrech, ìn euh... de Schwìtz ùn euh... die gànze Lander wie ditsch redde. Ohne àss i rìchti e Schuelkurs gmàcht hàb ùn dìs freit mich gànz riesig.

Quand je regarde par la fenêtre je vous mon balcon, et à 6/8 mètres il y a de beaux arbres qui prennent toutes les couleurs du fait de l'automne qui arrive tout doucement Il y a du jaune, de vert du rouge, c'est multicolore et c'est un beau moment en cette saison

Àm Sùnndàà màch ich euh s àllerlei vieli Sàche. Ich màch Müsik euh àllermeischtens in Konzartle. Mr kànn ö Sport màche, laase oder sich gemüetlich màche ùn mr kànn a profetiere fer d Litt ze besìchtige euh dùrich dìss dàss d meischte nìtt schàffe àm Sùnndàà, donc Fàmiliekreis äu, ùn voilà, es isch e Dö wie mr euh scheen geniesse soll in de Wùch.

hit esch kehn so guet Wetter bi uns a mol raijt's un no esch weder scheen un no drepfelt's un no geht de Wìnd e so richtig Spotjohrwetter

wàs bàche ihr am liebschte, sawe uns wie ihr diss màche

Wàs wär fer èich de perfekt Dàà, àn de frìsche Lùft ? Wie date-n-r ànne gehn ùn wàs date-n-r màcha ?

wàs nàhm n'r dànn ìmmer mìt wenn'r erigs ànne gehn

well Buech hàn'r àm lebschte sawe ùns wàrùm

er hàn àm à gewìnnschpeel g'wònne wàs màche nr mìt'em gànze Gald

Mìr hàn Raaje ùn Sùnne

àlso minner lebliengs kaas euh esch de mìnsterkaas wenn ar nìt zue zue fìscht esch euh voila ùn mìt à bìssel kummìn oder nò ùff'm flàmmekueche hàw'isch aw gànz gare mìnsterkaas wann er geut laufìsch esch

Ìch hàb zwei Kàtze ghet, zwei Hìnd de eint het Kondor gheisse de zweit het Alex gheisse, ùn wàs hàw-ich noch ghet? Hààse... ùn ìch hàb ààrisch gare Resser. Hàb àwer ken eienes Ross.